Raha ohatra hoe manao fanatanjahantena aleo mikotrana. Mikotrana mibata fonjam-by fa ilay mihazakazaka tena tsy ho anahy. Dia raha misafidy izany dia aleo ilay mandeha an-tongotra e.